सनीचर दिन सब आदमीके मन परेवाला दिन बा काहे काहेसे हमनिके देशमे नेपाल देशमे सनीचरके छूटी रहैये सब जानाके जेतना काम धाम बा सनीचरके बन्द रहैये। उहेला सब आदमीके मन परैये। आ सबसे बेसी त मन परैये हमनीके है विध्यार्थी सबके काहेसे उ दिनका कौनो अथि न कुछो न करेके परैये न पढ़ेके परैये खाली उ दिनका आरामसे सुत उठ खाब पिय <hesitation> अथि खेल गेम खेल चाही मोबाईल चलाब कुछो कर केहु रोक टोक न रहैये उ दिनका उहेला सबसे मन परैये। आ बर्को बर्को आदमी सबके मन परैये काहेसेके आब जेतना कामके बोझ रहैये न त उ दिनका कम होजाइये त उ दिनका ओकनीके आरामसे बैठके टीभी देखैये खाइये पियैये घूमे जाइये । आब इहे काम सब होइये सनीचरके आ सनीचरके त सब जानाके मन बर्हबे करैये त उ दिनका सब जाना साफ ढीला उठाइये ढीला उठाइये ओकर बाद खाना पकाइये आरामसे रहैये हसैये खेलैये आ जौन जौन काम रहैये उ त कर्बे करैये उ त न कारेवाला बात न होलक। आरो कथी बा सनीचरके आब सनीचरके त सब छूटी रहैये त सब जाना घरे रहैसि त सब जाना एक अर्का संगे हमनीके बतूवाइसी निमन न निमन चिज सब हसैसी खेलैसि त उहेला सब जानाके सनीचर निमन लगैये